<hesitation> නව රටකට <hesitation> වීසා බලපත්‍රයක් අයදුම් කරන්නේ <hesitation> ඒක ඇත්තටම රට අනුව වෙනස් වෙනවා <hesitation> කොහොමද අපි ඒකෙ <hesitation> පුංචි පුංචි වෙනස්කම් ඇත්තටම වෙනවා රටේ නීති අනුව. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් නම් වෙන්නේ <hesitation> අපි ඒ වීසා බලපත්‍රය <hesitation> වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක <hesitation> කියන්නේ වීසා අයදුම්පතක් තියෙනවා ඒකට. එතකොට ඒක පුරවලා <hesitation> ඒ අදාළ ඒගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන ලියවිලි <hesitation> ලැයිස්තුව බලල <hesitation> ඒවා සූදානම් කරගෙන <hesitation> ඒවා සිංහල භාෂාවෙන් නම් තියෙන්නේ <hesitation> ඒවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කරගෙන <hesitation> අපි ඔවුන් ඉල්ලලා තියෙන ලියවිලි <hesitation> ලැයිස්තුව <hesitation> පිළිවෙලට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වීසා අයදුම්පතත් එක්ක <hesitation> ඒ අදාළ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන තානාපති කාර්යාලයට බාර දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි <hesitation> වීසා වලට <hesitation> ඒ යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්ට අවශ්‍යයි. ඒ මුදලත් ගෙවල <hesitation> ලියවිලිත් බාර දුන්නහම <hesitation> ඊට පස්සේ තානාපති කාර්යාලයෙන් අපේ ලියවිලි බලල <hesitation> අපිට වීසා දෙනවද නැද්ද කියන එක <hesitation> තීරණය කරනවා. ඉතින් එතකොට <hesitation> මේ ක්‍රියාවලිය විවිධ රටවල් වලට සමහර රටවල් වලට <hesitation> ඇත්තටම ගොඩක් සංකීර්ණව තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ලියවිලි ගොඩක් ඉදිරිපත් කරන්න තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් <hesitation> මුහුණට මුහුණ <hesitation> තානාපති කාර්යාලයේ ඒ <hesitation> අදාළ නිලධාරීන් එක්ක <hesitation> සම්මුඛ <hesitation> පරීක්ෂණයකට වගේ ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේ <hesitation> ඒ රට අනුව <hesitation> ඒ දේවල් වෙනස් වෙනවා.